Tɔɔ límɔníŋɛ ŋsɩbɔɔ má dzɩñŋá, dí yele límɔ bɔɔ baa gnɔwá éé, límɔ bɔɔ ñ ba kɛsína sɩ óo ka ná kpínɛ bɔ bʋ wɛná límɔ ŋsɩmɔɔ, límɔ gɛríŋaá bʋ wɛná, límɔ gníñtɔ-gníñtɔɔ bʋ wɛná, límɔ bulúu bʋ wɛná, límɔ fɛñbɔɔ bʋ wɛná, ŋnáa? Bɔɔ níŋɛɛ mʋʋ dzɩñŋá dzɛ ŋná fɛñbɔ, fɛñbɔɔ dzɛ ŋsɩ álámɩná bíɩ bʋ kʋnɩ, sálɩmɔɔ lí, sálɩmɔ límɔɔ dzɛ fɛñbɔ. Ŋná ŋsɩbɔɔ salɩmɔɔ fɔɛyá, fɛñbɔɔ dzɛ. Gbɛtítɔɔ dzɛ kpírikpírí, ŋná aká añ, ŋná kʋŋkpálaná? Ŋsɩbɔɔ kʋŋkpálanáá gbɛtíya gbɛtíbɔɔ dzɛ. Fʋlʋñbɔ, fʋlʋñbɔɔ bɔɔ fʋlʋñŋá páñ-páñ-páñ, dí feé dɩ ná sikiri, dɩ ná sikiri, ka fʋlʋñŋ, ídzá go karɩ wɛ ka fɔɛ go amá sikiri fʋlʋñŋá. Tɔɔ dúkúfʋlʋñdɛ nɩ bɔɔ baa ŋuñŋá na álámɩná nɩ, bʋ fʋlʋñŋ, fʋlʋñbɔ dzɛ mɩnɛ, alikuku fʋlʋmáa wɛ, náŋʋná fʋlʋmɔɔ wɛ dzimiya fʋlʋmáa wɛ, vaáa fʋlʋmáa wɛ, kedzimbire fʋlʋñdɛ wɛ. Ŋnáa? Mɩnɛ kéé kpínaná dɩɩ yɛyá bí mɔ, fʋlʋñbɔ, ŋñ ná álámɩná má nɔnɔɔ fʋlʋmɔɔ. Ka ka ka péñti kɩ fʋlʋmɔɔ. Ŋnáa? Mɩnɛ kéé dɩ wɛɛ dzɛ áláŋ gbɛtíba wɛ, áláŋ fʋlʋñŋba wɛ, áláŋ dɛñba ró wɛ, mɩnɛɛ bʋ wɛɛ dzɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ kala. <hesitation> límɔ ŋarɩ wɛ baá yá ŋɛ sɩ gɛríŋa, gɛeíŋa, gɛ miiná gɛríŋa wɛɛ míɩ. Dɩ dzɩñ go miiná fɛñŋa wɛ, amá miiná gɛríŋa wɛ. Mɩnɛɛ tɔɔ bíɩ dí mɔsɩ dí kɛsɩná, dí feé dɩ dzɩñ máñgo, máñgo fʋwamɛ, máñgo bómɛ, bíɩ máñgo bɩlí lɔ ka fɔɛ, ka límɔ ŋná bɔɔ káa fɔɛ yólí-yólí-yólí, ka límɔ bɔɔ fɔɛ bɔɔ ññná kɛ nɩ, bʋtɛɛ gɛríŋaá bʋwɛ bɔɔ? Tɔɔ bɔɔ baa yáa sɩ gɛríŋaá dzɛ. Ŋnáa? Límɔ bʋrʋ wɛ ró dɩí yá bɩ atɛ-arɛ, bʋyɛ ŋsɩ bʋ fɔɛ, ññná bʋyɛ ŋsɩ bʋ gbɛtíɩ, bʋyɛ ŋsɩ bʋwɛ sukee sóóni, límɔ bʋ bɔɔ baa yáa sɩ atɛ-arɛɛ dzɛ. Ŋnáa? Mɩníɩ límɔ ŋarɩ wɛ ró baá yá sɩ tɔkɔlímɔ, tɔkɔlímɔ paasé, ŋñná sɩ bʋyɛ ŋsɩ bʋ fʋlʋñŋ, bʋyɛ ŋsɩ bʋ gbɛtíɩ, tɔkɔlímɔ ma dzɩñ dí feé dɩ dzɩñ tɔkɔlímɔ, bíɩ álámɩná dʋ kumóo? Lɔ kumóo kpáa, bʋtɛɛ bíɩ kumóo kpáa, bʋtɛɛ tɔkɔlímɔɔ bʋʋ ká bɔɔ, límɔ ŋarɩ wɛ mɩnɛ nɔɔ ké, ŋáná ŋñná sɩ baá péñtina nɔníŋɛ tʋrʋníŋɛ táa karɩ mɛɛ. Bʋwɛ adaŋ gɛɛmɔ ké, tɔkɔlímɔɔ dzɛ. Ŋnáa? Límɔ bʋʋ baa yáa sɩ tɔkɔlímɔɔ dzɛ. Tɔɔ bʋká ñ dɩ búti kala, dɩ wɛná bulúu karɩ baá yá káná sɩ dofotɔnɛ, dofotɔnɛ. Káná sɩ ŋtáa ná bʋyɛ bulúu léleé ŋñná bʋ yɛ ŋsɩ bʋ yɛ fʋlʋñbɔ. Límɔ ŋarɩ wɛ mɩnɛ ró baá yá ŋɛ sɩ dofotɔnɛ límɔ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ kʋwɛ bʋlɔ róó dzɛ. Tɔɔ ñ dɩ búti kala atɛ-arɛɛ goóre, límɔ ŋarɩ wɛ baá yá ŋɛ sɩ kutufúróo, límɔɔ dzɛ, baá yá ŋɛ sɩ kutufúróo. Bʋtá fɔɛ tchíñ-tchíñ bʋtá fʋlʋŋñ bʋtá mʋ atɛ-atɛ bɔɔ. Bíɩ álámɩná ŋwɛ léŋáa ŋñná sɩ ŋmíɩ kutufúróo wɛ bʋʋ kɔní, fɛfɛtɔɔ yɛ vulu-vulu-vulu, kutufúróo, tɔɔ límɔ ŋá mɔ ŋaá baa yáa sɩ kutufúróo dzɛ. Mɩnɛ kéé kpínaná níŋɛ wɛ mɩnɛ bʋ wɛná límɔníŋɛ bʋ kala, tínɩŋɛ tʋrʋníŋɛ wɛná límɔ ŋá níŋɛ kala. Ŋnáa? Tɔɔ kɔɔ má dzɩñŋá sɩ límɔníŋɛ bʋ fáráñɖíí dzɛ éé.